پنسل یو نری ګرافایټي یا رنګه مغز لري. کله چې پنسل کاغذ ته وروړل شي، دا رنګه خټه پرېږدي. پنسل نرم یا سخت مغز کولی شي د لیکلو کیفیت بدل کړي. پنسل د رسمولو او لیکلو لپاره کارېږي. کله چې خطا وشي، پاکونکی یا پنسل پاک پرې استعمالیږي.